саламатсыздар ма құрметті тыңдармандар
саламатсыздар ма құрметті тыңдармандар ы бұл сіздермен бірге қыз келіншектерге арналған қарлығаш деп аталатын экологиялық тақырыптарға арналған ы подкаст ы
ы біздің басты мақсатымыз осы тұрмыста болсын жұмыста болсын далада болсын қалада болсын ы қыз келіншектердің экологиялық сауаттылығын арттыру ыыы қыз келіншектермен осы экология тақырыбында әңгімелесу
ал бүгін бізде қонақта нұрсұлтан қаласындағы экобелсенділердің бірі дәл осы біздің қаламызда экологиялық ыыы әлеуметтік желіде алғаш рет ы парақша ашқан
эколоджи ы астыңғы сызықша астана деп аталатын экологиялық парақшаны жүргізетін экобелсенді азаматша алмагүл омарова
енді біз бүгін ы осы қонақпен ы сол алмагүлдің жүргізіп жүрген экологиялық парақшасы туралы сөз қозғаймыз
неге дәл осы парақшаны ашты оған не түрткі себеп болды ы осындай ы әңгімелерді алдағы қойған мақсаттары қандай і білмекпіз
сонымен ы бірінші сұрақ алмагүлге алмагүл өзіңіз туралы айтып өтсеңіз
экоблогер болуға не түрткі болды

қай уақыттан бері жүргізіп келе жатырсыз
осындай міне і сұрақтар бізді қызықтырып отыр
сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар
менің есімім алмагүл мен отбасылы адаммын және де мен анамын
экоблогер болсам деген ойымда болған жоқ және де оны тіпті жоспарлаған да жоқпын
экоблог жүргізу үшін оған уақыт бөлу керек
мен негізі айналамда болып жатқан оқиғаларға өте сезімтал адаммын
кішкентай қызым бар екі кішкентай жиенім бар
ыыы болашақта осы кішкентайлар қандай жағдайда өмір сүреді деген ой толғандырады
сондықтан да бұл іске мен өзімнің ыыы өзіміздің қызымыздың болашағын ойлағаннан ыыы кірістім десе де болады
экзюпери айтқан ғой таңертең ұйқыдан тұрған соң бетіңді жуып өзіңді ретке келтіргеннен кейін өзіңнің планетаңды да ретке келтір деп
осындай ойда жүріп бір күні қоршаған ортаны қорғау ісіне өзімнің қолымнан келетін істеріммен ыыы үлесімді қосуым керектігін түсіндім
ал ондай іс осы экологиялық блокты ы жүргізу болды
мен өзім алдыма қойған мақсатқа қалай да болса жетуге тырысатын адаммын бірақ осы блогты жүргізуде і кереметтей жоспар құрған жоқпын
бұл осы істен пайда көрсем дейтіндей коммерциялық блог емес
жай қарапайым азаматша ретінде көпшілікке түсінікті қарапайым тілмен экология тақырыбында мәліметтер салып отырсам деген ой болды яғни жай инстаграмды ашып отырған оқырман менің парақшама кездесіп қалып
оны оқып ойға қалса және де ыыы содан кейін өмірге деген экологияға деген көз қарасын өзгертсе мен үшін экологияны ы қорғауға деген аздап үлесім бар деп айтуға болады
ммм бұл парақшаны жүргізіп келе жатқаныма бір жарым жылдай болып қалды
аха рахмет
ыыы мен осы сізбен кездесер алдында сол ыыы экологиялық ыыы парақшаны осы оқып жүргеніме бір ай жарымнан асты
иә ыыы осы жобаны қолға алғаннан кейін енді әлеуметтік желілердегі парақшаларды түгендей бастадым дегендей
бұрын мен ондай іспен айналыспайтын едім өте маған ыыы осы сіздің парақшаңыз өте басқа жағынан ы көрінді пайдалы екен
себебі ыыы тұрмыста суды үнемдеу жарықты үнемдеу тіпті ыыы кимейтін қалдық киімдерді не істеуге болады мысалы тіпті дельфиндердің і шоуына да бармаңыз деген ақыл кеңесіңізді естіп ойланып қалдым
біздің ыыы тыңдармандарымызға тағы қандай ыыы экологиялық жағынан сондай ақыл кеңестер берер едіңіз
рахмет лиана ыыы негізі ондай лайфхактар толып жатыр а барлығы да ұсақ түйектен басталады ғой
мысалы бәріміз суды үнемдеу керектігін білеміз иә мхм
а мен үйде ас дайындағанда күріш немесе басқа да жуғаннан кейін оның суын босқа төгіп тастамаймын
ол қалдық сумен қатты ластанған ыдыс таба ыыы немесе қазандарды жууға тырысамын
тіпті ол сумен ы қоқыс тастайтын шелекті да жууға болады ондай шелекті жуу үшін ыыы енді тап таза судың қажеті шамалы екенін білесіздер
сонда сіз үйіңізде ыыы пакет емес қоқысты шелекке саласыз ғой иә
шелекке саламыз
өте қызық аха
араларыңызда таңқалып тұрғандарыңыз бар шығар і иә біз қоқысты шелекке жинаймыз
ол үшін пластикалық пакеттерді пайдаланбаймыз
әрине шелекті жуып тұру керек
мхм бірақ мен оған үйреніп кеттім
ы менде асүйде бұрын балмұздақ салынған екі кішкентай шелек тұрады және бір шелек жуынатын бөлмеге арналған ы тұрмыстық химияны қолданбаймын оның орнына кір сабын мен соданы қолданамыз
ыдыс жуатын ыыы арнайы губка мен тряпка мен сатып алмаймын егер менің блогымды оқыған болсаңыздар мен губканың орнына ескі капрон шұлықтарды қолданатынымды білесіздер
ааа үй шаруасында экология принциптерін қолдану ол әрине ммм жүре бара ыыы қалыптасатын жағдай яғни бір кірсеңіз көптеген нәрселерді үнемдеп пайдалануға болатынына көз жеткізесіздер
иә дұрыс айтасыз
мен сіздің парақшаңызды сол тағы да айта кетейін эколоджи ыыы астыңғы сызықша астана ы инстапарақшасын оқығаннан бері мен де сіздің принциптарыңызды үйде пайдалана бастадым
мысалы мен де өзімнің бір лайфхактарыммен бөліскім келеді
ыдыс жуатын ыыы жаңағы сусабын бар ғой енді жидкое ыыы средство дейміз иә ыыы соны мен бұрын алғаннан кейін ы бірден қолдана беретін едім
қазір сол средствоны үшке бөлем де сумен араластырып ыыы содан кейін барып ыыы жаңағыдай сонда бір бөтелкені мен і бірнеше ыыы аптаға жеткізетін болдым мхм
оның өзі де менің ойымша енді бір ы осы қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесім деп білемін дұрыс
қағаздарды жинаймыз үйде бөлек макулатураны ма иә
аха сосын ыыы қоқыс салатын енді менде шелек жоқ енді жасырмай ақ қояйын бірақ мен ешқашан ыыы қоқыс салатын пакетті арнайы сатып алмаймын мхм
үйдегі қалдық пакеттерге салып сөйтіп әйтеуір ыыы теңіз тамшыдан құралады дейді ғой
сондықтан да дәл сондай кішкентай болса да істеріммен мен де ыыы қоршаған ортаны қорғау ісінде өзімнің үлесімді қосатын болдым сіздің парақшаны оқығаннан кейін рахмет
өте қызықты лайфхактар
сонымен алмагүл тағы да қандай ыыы ақыл кеңестермен бөлісер едіңіз
біздің тыңдармандармен маған өте қызық болып тұр сіздің парақшаңызды оқығаннан кейін көп ы сондай ы мәліметтерге қанықтым тағы бір ыыы айта кетсеңіз
мхм ааа қараңыз мен қызым дүниеге келген соң оның болашағы туралы енді ойлана бастадым ғой аха
ааа бірде бір рет қызымның шашын дүкенде сатылатын шампуньмен жуған жоқпын
ммм қызық сонда немен жудыңыз
ыыы мен қара бидай ұнымен ыыы жудым м және ыыы ана сүттің көк суы болады ғой ааа иә иә сонымен жудым
ааа сосын өзімді айтсам өзім ешқандай гель і шампуньдарды қолданбаймын
ы мысалы ыыы ммм бетімді ы сұлы ұнтағымен ыыы сонымен жуамын
ааа ана овсяные хлопья дейді сұлы ұнтағын сонда ыыы
блендердің ішінде нетемін да ұнтақтап алып да содан кейін сонымен жуасыз соған су қосып араластырып сонымен жуамын
өте қызық ы екен рахмет
менде енді тағы бір ыыы лайфхагым есіме түсіп отыр үйде қолданатын
енді оны ыыы үйінде ыдыс жуатын машинасы бар мхм қыз келіншектер пайдаланса деймін
мен таңертең ыыы бір таңғы ас ішкен ы ыдыстарды салып оны тарсылдатып жіберіп қоймаймын мен енді қызық болса да айтайын
ыыы таңертеңгі ішкен астан түсте ішкен астан қалған ыдыстарды жинап жинап жинап барып кешке ғана бір жіберем себебі бұл біріншіден енді нағыз кәдімгідей ы шетел ғалымдары зерттеген екен мхм
ы ыдыс жуатын машина суды да үнемдейді электроэнергиясын да үнемдейді енді әрине ы біздің қыздар қыздардың келіншектердің уақытын да үнемдейді
сондықтан да ыыы экологиялық ыыы жағдайға тағы бір осындай ыыы өз үлесімді қосып жатырмын деп на самом деле так это экономит воду да дұрыс
суды экономдауда және семьяда бюджетте де суды ы үнемді пайдаланғаннан кейін әрине сол суға ақшаны да аз төлейсің деген сөз дұрыс дұрыс да міне осылай
енді бір келесі сұрағым ы үшінші сұрағым ы сіздің парақшанызда зироуэйс деген ыыы және де басқа да ғаламтордағы парақшалардан ыыы терминді оқып қалдым
мхм ол сонда қандай ыыы ол зироуэйс деген не ол
бұл принциппен өмір сүру үшін не істеуге болады
мысалы мен сияқты қарапайым ыыы үй шаруасындағы ы жаңағыдай басқа да студенттерге мысалы ы тек қана үй шаруасындағы әйелдерге емес басқада қыз келіншектерге не істеуге болады
сол туралы айтып өтсеңіз
мхм бұл жақсы сұрақ лиана рахмет
ааа зироуэйс бұл қалдықсыз өмір сүруге тырысу мен өзімді жүз пайыз зироуэйстер деп айта алмаймын ыыы және де ондай ы принципті толыққанды қашан ұстана бастайтынымды да білмеймін
ы бұл жерде ережелер өте қарапайым болғанына қарамастан оны ұстану өте қиын тіпті кейде пластик қорапқа салынбаған сапалы өнім табудың өзі ы қиын мхм ал ол пластик ыдыстарды бізде ешкім қайта өңдеуге алмайды
яғни бәрбір тұйыққа тірелесің ондай затты алмаймын ы десең де алуға тура келеді бәрібір қалдық қалады
иә дұрыс айтасыз
енді шынында да сіздің мына сөзіңізден кейін ойланып қалдым қалдықсыз өмір сүру енді мүмкін емес сияқты
бірақ біз қарапайым тұрғындар ы қалдықты неғұрлым азайтуға тырысуымыз керек тырысуымыз керек тырысуымыз керек
әйтпесе енді болашақта балаларымызға қандай жер қалатыны осы күнде мені де толғандырып жүр шынын айту керек
онда келесі сұрағымызға көшейік
сіздің негізгі аккаунтты жүргізу барысында бір қызықты жобаның да өмірге келгені белгілі
ол экотоварлар ы дүкені туралы екен ммм
енді қазір айтамыз да
ы сіз ы осы эколоджи ыыы астыңғы сызықша астана инстапарақшасынан бөлек тағы бір ы парақша ашыпсыз ол қандай парақша мақсаты не
сол туралы айтып өтсеңіз
оның экодүкен екенін білемін
мен алғашында онда кәдімгі болады ғой енді андай ыыы жасыл қоспалар мешоктар сататын сондай дүкен екен деп қалдым жаңағындай ы парабенсіз шампуньдар
экокосметика сататын дүкен екен деп ойлап қалғаным рас бірақ сізбен сөйлескеннен кейін оның басқа мүлде басқаша тарихы бар екенін білдім
сол туралы айтып өтсеңіз
ыыы енді бұл тіпті дүкен емес ы экотоварларды сатушыларға арналған алаң платформа да инстаграм парақша десек те болады
мен блогымнан ы блогымның оқырмандары маған жекеге ы ылғи да экосумкаларды және тағы басқа тауарларды қайдан алуға болады деп сұрай бастаған соң
ы мен осында қосымша парақша ашу идеясы келді де ы тіпті бұндай парақша сатып алушыларға да сатушыларға да пайдалы болуы мүмкін деп ойладым
сондықтан да құрметті оқырмандар тыңдармандар иә егер сізде і қандайда бір экотауарларыңыз і болса маған жекеге жазуға болады
ы сонда бұл ақысыз ғой иә сіз ақысыз
ақысыз ы сол ы парақшаға салып отырасыз
мхм енді орысша айтқанда на общественных началах аха да
түсінікті сонда ыыы кұрметті тыңдармандар егер де сіздердің сондай экологиялық талаптарға сай тауарларыңыз болса онда алмагүлге хабарласуларыңызға болады ы сол парақшаға сіздің өнім туралы мәліметтер салып көмектесеміз дейміз да
сонымен тағы бір ыыы сұрақтың реті келіп отыр сіз алмагүл осыдан бір жарым жыл бұрын инстапарақша аштыңыз яғни болашақта балаларымыз қандай ы жерде
қандай елде өмір сүреді экологиялық ыыы жағдайлары қалай болады деген сұрақ мазалап міне осындай ы бастаманы қолға алыпсыз өте керемет рахмет
ыыы енді нұр сұлтан қаласында немесе осы қазақстан бойынша ы экологиялық белсенді топтар бар ма солармен қалай жұмыс жасайсыз ба сол жағына тоқталып өтсеңіз мхм
ыыы өкінішке қарай ешқандай ұйымдарда жоқпын ы уақыт тапшы ы бұл менің жеке өз бастамаммен басталған блог қой коммерциялық емес жоғарыда айтып өттім ммм жай қарапайым өзім сияқты оқырмандарға арналған
егер де коммерциялық жоба болса рас мүмкін маған қызық болар ма еді
ыыы меннен кейде сенбіліктер ұйымдастырасыз ба деп сұрап жатады
ы мен оларға ондай шараларды ұйымдастыратын қоғамдық ұйымдар бар шығар деп жауап берсем сіз неге ұйымдастырмайсыз онысы дұрыс емес деп жатады да маған мхм
ы м біздер еліміздің астанасында тұрамыз ал бұл ы қала қазір еліміздің ең таза қаласы
күнде көше тазалап жүргендерді көретін шығарсыз иә иә ыыы шығарсыздар да
ы меніңше көп да жиналып айына бір көше тазалағаннан гөрі а әркім өзінен бастаса ең болмаса дүкенге мата сөмкемен барса да ы сол тиімдірек болар еді деп ойлаймын
иә дұрыс айтасыз иә
ыыы көшені ластап мысалы ы кейбірде көлік жүргізіп бара жатқанда тіпті жасыратыны жоқ
тоқтап тұрғанда светофорда бағдаршамда есігін ашып түкіріп жататын ыыы жүргізушілерді де көреміз
ыыы қоқысты лақтырып жатқан ыыы кетіп бара жатқан ыыы жүргіншілерді де көреміз тіпті сол кезде ыыы жаның ашиды
ы сондықтан да сондай ы біреудің бүлдіргенін неге екінші ы біреулер і келіп оны жинау керек дейсіз ғой
соны менің философиям ғой мен оған ыыы енді сіз айтып отырсыз а мен сөзім жетпейді оған мен оны ыыы слов не хватает дейді ғой орысша иә
поэтому неге ыыы ммм үлкен адам да енді бала емес те бірақ менің балам бар менің балам да олай істемейді
үлкен адам ы ластап түкіріп жатса мен неге оны жинауым керек дело не в том что да мен оны жинамаймын өйткені мен енді біреудің артынан жинамаймын деп
аха жоқ ы енді біреу ы жинап жатса біреу ы ластап тұрады мен солай ойлаймын да
одан да каждый ы әрбір адам өзінен бастау керек
ы әйтпесе это бесконечный процесс и как бы мен оған ы ой ы бірге болғым келмейді ондай процесстің ішінде
дұрыс айтасыз сонымен ы мен де бұл пікіріңізге қосыламын
сонымен ы алмагүл бізге бүгін келіп осындай ы өзіңіз туралы өзіңіздің экологиялық парақшаңыз туралы айтып бергеніңізге көп көп рахмет осындай керемет ісіңізде алда і өте жақсы сәттіліктер тілейміз
шақырғаныңызға рахмет лиана
сұрақтарыңызға рахмет сұрақтарыңыз өте ыыы енді орысша айтып кетейін полезные вопросы да я очень рада что это могла донести да
жартысы қазақша орысша болса да енді ыыы біздің тыңдармандар мені түсінді деп ойлаймын
рахмет сонымен құрметті тыңдармандар қарлығаш экоподкастында келесі эпизодта кездескенше сау болыңыздар